<hesitation> ase ensemo ya etugo bono buna totebe omofano eng'ombe goyetugete <hesitation> nabo egokomanya goetera rismusu gekogera naye okonyeretera endagera koga koyeretera amache, bono gekona gokorora igo omonto omong'ao gachire gose natagete aitha koyesibora, tegwancha nabo eramwake nonye chintacho. Bono eng'encho eri okonakonyeretera kera rituko endagera iga egokoraba, ekero yakorabire, bono iga ekokorora korwa ari nabo egokwanera ng'a yakorora ng'aki amaene omonene ono ochire, nabo bono etugo egwancha omonyene eng'encho ekabira eywo egere naye gegogokonya ase ensemo yaeee yamabere aye nintaitaire monto onde bwensi orakame nabo egokokwanga korusi nonye na amabere ase eng'encho onye monyene tari ero okoyekama. Igooo ekero okona na kobera ang'e na ero nekomanyete, naye enarete naye okoyeeeee yeeerenda, naye okoyebeka ase ekorara nemanyete, bono amatuko amange nabo emanyete ng'a inche, na omochi oyo nde nande na oyomonyene omonto ontugete noyo, yakorabo igo yakooo da yagokinera abana ase ensemo yagokoa amabere.